طوطيان ښکلي او رنګین بڼکې لري چې د هغوی ښایست زیاتوي دوی د غږونو او خبرې نقلولو وړتیا لري. طوطيان ډېر هوښیار او زده کوونکي مرغان دي دوی مښوکه قوي وي چې د مغزاتو ماتولو لپاره کارېږي. طوطيان د ونو په څانګو کې ژوند کوي هغوی ډېر ټولنیز وي او له نورو مرغانو یا انسانانو ژر مانوسېږي.